بشتغل في العطور وده بيخليني إن أنا متحمس إن أنا أشتغل فيها أكتر، <hesitation> بحبها وبحب إن هو الناس تبقى مبسوطة لما تحط عطر وي- يبقوا مبهورين بيه، والناس اللي حواليهم مبسوطين بيه يعني.